Manahaky anizao ñy fandehany ñy tontolo raike ampihara ñy lalàña adaladala aminy ñy gouvernement tsy mahay; <ptoa>manahaky an'i sidômôsigômôro o: -ñy lalàñan-drozy ao e,lalàña ñañañaña ,tsy raha hain-teña ñy fandehany ,rozy ao o tsy raha mifañaja ,tsy raha misy hoe ,anadahy, anabavy, rahalahy ,anakampela ,ñy baba ,ñy reny ,fa samby i manao ze teateane ,mahazo manao ñy teateany ñy fiaiñandrozy ao ;ñ'olo mipetraky ao samby manao ze hainy.